Dghwi’a na kwarude nach la’a kna ju badami dam nath ga batura natel, la’a jang na juwa wuda kwara chagh che ku fghi magha wude naiknai vak janga gwar kwaluwa kagur pagh vjarha dambe nini fta fich hina nga vjarha mani jang van ai fich da gghimta mta fiche tu hastang kwara si mani hware janga ikwa ka amn thara ne ikwak ka manthrane va ikamta ma ikwa ka wusa va’aikamta ma see janggi ka janga sinai a aki da paini paika kwara asha manighi a jang fta nashi ikwa da manthara ku za’a ga gav sana va’ikanta nga dagh jang nam dbachkava ngaud ma’a pka nithara va vjar nuk ghwa ma gi’a gur chkani ngur ma ngura ghare ku dghi mik wude cha cham wude a kli luwa luwagh murkna amdva cha gwaika’a wudena awujill mur kwai ghare <noise>

Mur niul ghalna ma ngaskina ma awud pai mur ni payan mul kna ftee jang na va awujil wud mbal du dak skina au wude mee janga wyjarha ambal dv nah kamta <hesitation> a takar ndam sga nana naiha akna nan ai nati na <hesitation> mtab chinch l’a dad ghine ma aud ngura ngula tham kna kda kwa kwara ma wuruɗ daaig murch dghwia ha ɗghwia ha a cha wai murt sag ta mul daig fta janga ama ghaina pgha wuɗ bjarha kna pgha wud vjarha a pgha wud wajaraha natin a kuɗin au pagh wujar ste ka gur kwal tri kwar kwa kwara nchine nchine nchkine-nchikin apgha gur dam gagh adine apgha gur dam daghe daghe luwahaya ku nike gam ilme ku’a nike gam janga kumblaku jang dad ghine tu vjarnuk ghwa ma waidu gur nach la’a mabda gur dalge kwal gure kwar wude isha kwari mine-cha kwari mine wifte mblaku mbla cha hina luwava da hina luwava da hina luwava zud kwan dad ghine kwar fta wiwud nacti la’a kna Ngur ma ngura ghare haz milnana sghiski naa kjam gungh dambakna dida gamne nchka juwa ch gwal jang sana kna a gi awude tu zud fta ghwa’a sana zar ghwa vak janga zar ghu vak che hut ngur’e zarghwa gwalee zug sala nai gwa juwam krista dak naif ta ghwia sana kaud cha ngur naf share nah nich vjarha mani jana mnich vak gabbɗaya naina saide a ɗa nguze a wura <hesitation> mani jang nguz gule ka jug ule <hesitation> damb yarwe ka sai sag <hesitation> dam sganana che vak janga har mbaidu takar da sganana manifta ghwa’a sana <hesitation> ajanga tu tanɗa cha manee bamurche gwar kwar la’a avak hut gur a <hesitation> vaki janga <hesitation> za’a ngur naf cha gur ghar cha gure ma wuri gur kwaru wude vjarnuk ghwa a walɗ wai way nach la’a va ma wai du wai gur nach la’a ma idu iya gur haya akwani mil nana la;a dadghine kuwir chan chana la’a zana kwarud ɗaɗghine ma waidu gur la’a chu wude dida nghin gur la’a ma idu iya gur haya kwari wud la’a maidu iya gur haya kwari wud la’a gamnana. Idu iya gul haya zagur dghar ta la’a na dak gwai da gur gwaya ka gur wura da dage data gat nich la’a a’a kifia nick la’a kwari nisti wude stikane ha da game nga gani vaha nchika zghan zagh gwar ka’a wud na la’a knau kaga wuri wud da daigi nah gani wud kaga ngawud nati cha dghida mb agha ava tu ama l’a cha jango na kkwaru wude ngawude waidu waiva ngawud waidu wayi a jang lilang lilangva vjarnuk ghwa hina luwava juwana juwa nack luwa chkana kna ku dghidamnich vaka ahaz nah nah na kiha ngartri wud vaka valk janga juk niski manud dad ghine ngurich ghar zude tu azude naya-nayi nga wud waidu wai la’a cha. mil nanava kwal guri kwarud la’a nga gul chnava mur sana kna ngwazariwud dadghine chivi gwazara nainah na ngwazare nainati nam admawa nainati nam taraba nainah na te thi dam cti nastrawa hway ghar chud sanam luwagh mure ama duk bazil la’a va kudghida magh sanaka dam nasrau sanaka same miyarwaka didem admawaka didem tarab ka nai vak janga kagur iya-iya vjarha dambe Nanai ku a chane bamdagh ku a nak u il ku’a chan gule kan bamɗagh gwar kwai luwa kwar luwan wude ka’a dak dad ghin gule da kwar da mante jang sane kada mbaidu mbla ski, a ski na auwude ma wai waya gure makwar gur kwakwara ma’a mbe luwa cha wuɗa wuve da jang ka da mandu wwiwud ba a’a nga tharava nga kihava ng chiniva juwad vuk na kwaru wude thra-thra maku daghe luma ma kudaghe wusa kudagh wima nga ka mani jang vaaikamtava ngaka da blak manva dil ka dam vake gwal ga yuɗ kna ku ju jau thu sanaka sipaiika takarda kwa kwara aynin cha janggi ma ski a janggi ghigh fta <hesitation> thu ghihj janga kapka pga te thra mnich vaka tun gaud waidu waidu way jamg va ku dghi magh ka naif ich chana kumike nai ich chane vjarnuka man hakuri wude naina gha’a vjarha mak vuk chane naina ghawana naina mask miche naina hkaramsak naina fi amsake mvakk sana gi’a ɗa gi amnda ma nai wud na fi amsak njar chan ma har mvijir chan na aju gwil kasga nana ka profisa me makrantam invaste nin si sana pgham vjar chan ka jang duk gha a sana gha’aftma Tu nga gha’a dapidu a’a jang van ga pidu piya jang kwaf kwatava kwar guri kwaruɗ nach la’a dadghine nine la’ana kwari wud fta jana ni vjar nuk ghwa man miman hakure kudghi magha gure kagur pghar vjarha damce vak jangna tu kwalud kwarude tu <hesitation> ju kwaru wusa wude wuss ana kwarude anga wud waidu wusa va cha tharach dghwi’h wusa thra dghwi’a ha wusa ku dghi mikka fte luwa gos sana dadaghine ng ana zalike dghwi’ah ka wusava wusa na knag will hwai ghar chud klikla cha luwa sana nga wud ma’a ma luwagh mur va dak nach vak dadghi dgwiaha gwa’a dghwi’a ka wusa makɗa gur vgha cha gure nanai ku’a chan sana kan kthuwe kul wusa chane, gam wusa nga ski gam nana chka wusa.